هحب ارجع متين عام لورا-لان كنت ديما بتفرج علي الصور بتاعت العصور بتاعت زمان-بحب الصور بتاعتهم-طريقه لبسهم-عادتهم وتقاليدهم-حاليا التيكنو-لوجيا الي موجوده في عصرنا دا-عامل خراب كتير اوي-فا <hesitation> انا بالنسبالي احب ارجع متين سنه لورا